Afila laina mim meb, mah, ina-ina wei omah tah ina wei omah tah, tah-meh afua lam bah yoh jrijia-ohn, mah=lor kali marime, marim ingo-unyi, ingeipath keh-enzeitah, yah-fu marmor yah-juenzeb, akuen-emuor, yah-Ju akush orf-ri wah alia-tah, yah-zi kali-marror, jah juenze, akia-Juazen ah-meh-meh, afu-ingi, yah wikooh, inka, leina nor nah meh, yikuei-eigba, inkalei nah jue-mor meh, einimeh nisor-si meiği ah-nah-wah kaleh emuor ah-nath meh, yah- tchi-tchon eigbah, ettah gbleihah, yah gbleiha or-tchomeijei kali marror, kala-lor-chornei jei aba yor nuabini si aki, nua bina kpo-kpo, goleh-gbleh akũa-ti-înjajei meh, yak echi-tchor ah-meh-eh, marim tchi-tchi, akia-ki kumeh-meb nita buor. dor abah flaki, na louor dor aba fua ki, jopuyah kor-okpahe wor-yor oyah anyi-osor-sor budu- hiyi kulan injajei, ingba- dumor-durior meh-mef kua-injäjei alamo-grah gba kwa ayi injajei meb nika meh-mehi gba-neiko'h noh, nuh, afiringi marino, Kala agama, kali ipuole, kalor okpabu meh, yabi marror abs yi-ji, yah tchi-tchor kali ikinyi briii, alazini-ni ijiji abeeh . Abaaah ah yor ki eika- ti- ah nyi yah meh, yaki kwor meh ah- meh- meh, yah- tchi- tchor ettah gbleiha. dumor- dumor- dumor zini heiha ah meh- met meh. yah gbleiha, or- tchorneijie akala, inyi yagblei hi inyafue, inki- inyafie aḥ ahfuinyi- yah tchi- tchor, kia ka tchi tchor ah- meh- meh yah gbleiha eikanenza tcha- tcha, orọri ah meh tcha- tcha yabileiha abu- kpah. awinyi marim nah ti mei mah. akia- tchi- tchọr ah- meh, akian ah-gblei ah- meh- meh- meh. awinyi yah gblei ha orizi, akalah, yah ti marei eimah waah meh- meh kalorizi ah- gayor kalua. kalei nagaaaah aweiju- ososa akua- tcha-, yaba- kpah tcha- tcha kali- marror- or- meh ettah meimah kali marror niii- ornu alah- mah wah noh- jri- jra nami- suawan meh, akwonn- okpo inyi. nitta bah- danhi ami- mireh emuor. miroh oroah meh tcha- tcha. ororah- meh tcha- tcha aleina geyi- meh. nazi. yah- zi yeeeh kal- maror, kia- ba zi ah- meh- meh- meh. ahnim- koru gbayah, tameh. mah- chwu afuinyi. mah chwu gbayah nah, mah chwu tei ahn- hia chwu kwa ka benem inkah yiegra, kali bi ahagim tah. mabk chwu abi runibiyah. inhiaka chwu- juh. nikala- luan bah pim. mah nyiapah. anhia- ka- nyapa ah- meh- meh. marim ni bu kuahaini, nami. nami zemuor yah. nami zemuor- yah, maha- kuah nia- zeh na mah noru alama yor waaah- meh Akia ki- ku kia gbleina meh. kala lia chwueze nia- chwuemor ah- nah wuah nah meh. akia gbleina meh wah ahia hagwa neina- nah nah meh, nabua. nah meh- meh ize muor- yah. mah ni eimah-kwinze. ettah- ettah gbleina kali- manor duma dumor zinor meh. yabi chwui- chwui yabi chwui- chwui ah-meh- meh. kia bi ju- chwui ah- meh- meh, kia bi ju- chwui, ah-meh- meh, inyi yabua tchi- tchor ni- chwui kal- marra gbaah. chekebuh. bua pla wu- chwuii kpah, kiziza bua awui- chwone, awi- chworie, kala afiuniyi kali oh- jiri- jra aleeh alama yor- eiyo'm mehi, ya- chwuenze. awikalei na- chwuemnor, neina zimeizi wah- meh alia- chwuenzer aweh- meh, niaki gwueigba meh. yah gbleiha. yah gbleiha, orim, orim puole, eeee isi marun- makwinyi ibua ba di ahi. zinor meh, zinor meh nah mah deito ni maruah makwinyi mah deito ni- maniah makwinyi alam alama nua- eijei- ji ta yah- kpa, kaleeeeh. kaleeh Ag tchor. yibua gbleiha, zinor meh mah deito nonu dumor- dumor- dumor- dumor. alama deito nonua ah- meh- meh, yabi- ku. zinor- meh yabijii oro- oru- heiwa inka lam bayor namba hei ba kahia awi- injajei meh. imbeeh. Imba-kwor. imba kwor adei noro heibeim. zinor meh yah deito heiba kal marror dumor- dumor zinor meh nah mah deito nua ṅo dumor- dumor meh- meh, nah mah deito nua kwa injajei meh yah gbleihiii, yah. gbleiha- eikiii. yah gbleha eikiii. eikiii. eikwor. oh- jri- jra oloza inkala lia ba yor, niaba yiii oh- jri- jra oyeim aleina mim- meh. alei yo'm- nah. yibua gbleiho ahi. kalialia ba nuhn meh. kalei nimeh kpah gba inah- luan. Wah meh. yah kpagi marror dumor- dumor meh-meh, alia- kpagi marro meh. zinor- meh. anka lua, yakiii. yibuaki ku niki inyi ahi. nala funinyi